गिटार और गाना ल चुनना पढ़ी तो मैं गिटार ल चुनना पसंद कर हु। कहे कि मोर पास गिटार भी है और गिटार ल बजाना पसन्द भी है। गिटार बजाए से मन में सुकून मिल जायल। और गाना से ज्यादा आसना है।